Mboroairu oiko vaera oimetako yande reko kavi yande miari kavi ta iruva ndie ipuere mbaera ko mboroaiu oiko ña mo mirata vaera jare yerovia oiko vaera jare iru oyeroviata vi oiko se ayeroviata vi aiko jare mopeti rami yayerovia vaera yaiko mboroaiu reve.